உலகில் பலருக்கு இன்றும் ஈரமான அல்லது பளபளப்பான தோல். தேவைப்படுகிறது ஆனால் அவை இல்லாமல் இருக்கும்போது. உரிய பராமரிப்பு அவசியம் முதலில் உங்கள் தோல். அதிகமாக உலர்ந்திருந்தால் உடலை நன்கு சுத்தமாக்கி. நீர் அல்லது உடல் எண்ணெய் மூலம் ஈரப்பதத்திற்கு பின்வாங்கி. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பராமரிப்பு செய்ய வேண்டும். தோல் உலர்ச்சியைத் தவிர்க்க ஒரு நல்ல மாயிஷ்யம். அல்லது ஈரப்பதம் கலைப்பொருள் பயன்படுத்தலாம். இதனை நாள் தோறும் இழுத்துக்கொண்டிருக்கும் போது. தோலின் மேலே ஒரு தடவை பொருந்தும். குணங்களை விடாமல் ஊட்டவேண்டும்.